Gny fomba ifandraisan'ny alika samby alika zao fahaizako azy manokany de amin'ny alalan'ny fofo, fofondreo samy m- hoe ohatry ny hoe mifandefa fofo reo samby alika de hainy hoe misy namany agny izay, de amin'ny alalan'ny hoe i mivovò koa zao ahafahany hoe misy namany hoe alika samby alika, zay zao ahaizako azy hoe fifandraisandreo.